Ndeyu ndeliyi, in tindu, ndeliyi awa, inyliyi, in iyo kiwi. Kidawana- arroz o sopa ko iyo in n <hesitation> a tinuya nda xana in ing windexe, tiyiyi o xixi, tinu ko nxu ku xa ndaxana in ing ndeteya, tinana in ndeteya tinuxa nxu ku xa ndaxana inina, ndoteya kingui.